أ <hesitation> السؤالان <hesitation> اللى بطرحهم <hesitation> أول شيء ما هي القيم التي <hesitation> تؤمن بها بحياتك؟ السعاد <hesitation> ذا السؤال بيخلينى أفهم أولوياته، وما هى أكبر إنجاز حقق-أ-حققته أو من اللى أتعلمت منه؟ هذا بيعطينى فكرة عن طموحة وقدراته وكيف بيتعامل مع التحديات.